Nko sunna ko zlewda man nka nchokwoda. man nka nwoy mana ehn ndelna bi sa, nka mpwona shmm shedaf' ngaya nka mpwona zlewd ngaya ntsuwadada'a nka mpwuda nshedaf n mpwuda nshedafsa, aka nhwu'nwhubata ntsidaka bam nkashkata maggi nkutcha aka ga nhwu'nhwubata, nhwubatna nka nhalkad'had' nka nwoy ka mbar'ngaya nka nshula' nsula' nsula' nsula' nsula; sungaya en nshulna aka nwoy ka raga raga ngay ngide nkye'nkye aka nfana ged;'a patsa laman nkashkata aka mpwuda had nko nkyi ba zlewda ngay sa mana ngang ngo ndi karamin karfi nasa, ndyi man nte zey vunna nta nfiya frija ama man nga ndui man nga za bay sa, nga mpwuda had kata an nga mpwutha a' ndzwi'ba lamana bi nturbi ba lamana bi aka gyel ntyi sungaya amaya ngaya, to man skwi sata man bakiya'n nchkwu kam, dama nka ngwoz nka ndel skwi' mwi ngwoza ndwol'a baki nenga ndwul ngwoza nenga ah mana mpen vah, ah mana shim maslaka, ah mana skwi ndyi mbela'a, ah mana mpawn sum kye kak sabulun' aka mpwan nvu ngaya avuna, mana bakiya nasa; ama mwi kam nka ngwaz an ndel mwi nka mbutch giu ngaya, nka mpana skwi ngaya ntsuwadada'a maslakngaya ntsuwadada'a, sathi ba ntwi ngay bi sam mpan nvu ngaya ba nka ndela sungaya to baki magatsiya; nshk ba ling linga nduvna nka nta skwi mamatsui ba lafiya ba cholara ges'ka bi ama nka mpwona bi aka nfwuda had Dzuwi da nt'hda zui'ya mpa, nubuwa meme nta kolara ah ges'ka mbali to mbula man ndawa ndawa da nfwu ged nskwi man nka nwarda mana ndo mana un giya sa'kwub gau aran nasa, ko kuma naga'dak dwo ngotsa aranta nwa zan nhey skwingay sat de'kwa ndela de'kwa ehn nkisarna ambu'ba naga'da, nyau amba nagade kam agan ampani ama man ngwod katbi an ga'gaga nduv to nenga kam un nkisarna um mwodep ai duo mama asabi en nzyi sata nte nka eh shka ngura sata babga azbay, mamga azbay, ehshig ka nha na kr'mam babga, na baki dhumamga, nda males sata, nda mala idrisa, duka nta ncu'nya nda baba sarki'n sata ehn kwadzina mamga ah babga ah gatanchi man nta gaya, eh ged ma nko nduvga nkisarna nzey ngaya ah dhumg nhar nta sa nhasay sima nsata ain'nziya pa ama matsa'a kam ma ntenga sat'kabi'bkam arai nya n'vara nta ba gidau'nwa ntepa nta mpyi skwi ntenga ntwo ntwo ntwo ba, azun nhawan jini'ba an nkaldiyaw'sa amana nte nte kam alhamndulil'llah; nteva goliga'n'nta.